لو أنت عايز تفلتر تليفونك وترجعه زي ما كان ...بطلع خطوطك أول حاجة و الكارت الميموري ، بعد كده بتقوم ايه داخل على الاعدادات بتعت التليفون وتنزل تحت خالص و هتلاقي حاجات اسمها إعدادات ضبط المصنع بتدوس عليها وبتستني التليفون لما يحمل ، بعد كده ترجع تسستم التليفون من الأول و بس كده خلص الموضوع